Pọn pịịm ɓẹl pụra nam warẹ yadọn wul wa kallụn mịyẹm wa yaan wụl pịịmọ kaɗam <noise> wọrọp ga waana mọ ịllẹ gị sẹbị apẹ sẹbẹ mụụzẹ yadịịgọ yaa ya dịịgọm ya ka yadịịgọm to an gaa wam ɗọgọm wẹẹgọ yadịịgọm ị mẹrụk laụ wọrọpị wẹẹgọ nan to ka ɗaniye ya kẹbẹị kọṇgụm kẹbẹị dasa nwam kak wẹẹgọ ka nẹka yadịịgọm to kẹbẹị kọṇgụm ko kọtkọ wọkịdọm ko kuma ɓa dụd gọn yaas kabụd lịịn kwadak kayị gị tịdụtọn ko kuma ɓarụd gọn ren ana laị dọ ta mana mọ ka ɗaṇyị a wam ka wẹẹnụ mọ ya mụm ɗọk kaa nassịje ya ɗịịgọm nassẹ yadịịgọ ka wẹẹgọ ɗa, tob <noise>